- oien fa kabika malika iuero <hesitation> itraikan, eliaikan, folakian, inmalika iuero <hesitation> tawaligoni asiga nakhel iuafe fantini koli senala oni.